Sɛla wan dɛna ma wedding suŋa suŋa de la ma san n yeti n iŋɛ n wedding ma boti ti n tara la n miŋa loore, tara n miŋa yire, tara fu miŋa dia koosego zi'an gee baŋɛ iŋɛ n wedding. <hesitation> wedding la puan mi, see ti n iŋɛ gɔŋɔ basɛ ti la paɛ nɛra zo'e zo'e. N tuntuneba, n zɔduma, n madum. N buuri duma za'a waabi. Ti ba lagesɛ, sɛba ti la yue ti tu ka nyɛ taaba see ti n basɛ ti gɔŋɔ paɛ ba. Ba san lagesɛ ti nyaa zi'ire la taaba ti ya nyaa iŋɛ ya wedding la ba'asɛ, ti ya nyaa dikɛ lɔa va, va taaba la nɛreba tabasɛ basɛ ba yɛa gee ti fu la fu pɔga nyaa kiŋɛ. Zi'an n ani suŋa suŋa, hotel sɛka n ani suŋa. A mi dɛna duma miŋa nuu hotel de'e. Ti ya nyaa kiŋɛ bilam ta ga'arɛ. <hesitation> tum ya tuuma gee <hesitation> di ya nɔgere. Ma boti n wedding an se'em bala.